أفظل الجبال يعني أحب الجبال لإنها تعطيني شعور بالهدوء والإنفصال عن الحياة اليومية الروتينية، المناظر يعني هناك تكون رائعة، وأحب إني أمشي لمسافات طويلة وأستكشف الطبيعة، كمان يعني الأجواء تكون منعشة وتساعد على التأمل والإسترخاء <hesitation> بس أستمتع أيضا بأجواء البحر خاصة في الصيف يعني، وإنتي وش أيهم تفضلين الجبال ولا <hesitation> البحر?